أنا ما شايف إنو الزول ممكن يسامح كل شي، يسامح الناس علي كل شي، في بعض ال- <hesitation> اعتداءات و الجرائم أنا شايف إنو ما صح تسامح فيها أساسا موش بس لنفسك و لغيرك يعني، ف- <hesitation> ما كل شي ممكن تسامحو، في حاجات كبيرة و <hesitation> لكن إلى حد ما ممكن الزول يسامح أغلب الحاجات ويتخطة.